الشعور الاسوء بالنسبة لي هو لو حدا أنا عزمته، أو شخص أو صديق مقرب چدا مني على حفل زفافي; لإني ليلة مهمة أهم ليلة بالعمر وما حضر ف أنا بزعل منه ، اما إذا حدا ما حضر چنازتي ف أنا مابزعل لإني مابحس فيه أنا ما بحس فيه ف بالتالي ما بزعل.